بصراحة أنا أفضل القدرة في التحكم على الحيوانية. لان الحيوانات تعتبر جزء كبير من الطبيعة وعلاقتنا فيها وتقدر تستخدم هالقدرة للمساعدة في الحفاظ على البيئة أو حماية الحيوانات المهددة بالأنقراض. يمكن توجيه الحيوانات للقيام بمهام مفيدة مثل مساعدة الناس ذوي الأحتياجات الخاصة. أو حتى في أعمال الأنقاذ. ما التحكم في الآلآت مفيد بس مو ممتع بصراحة.